Godal ha sakao thwngna bagwi blade bai tei ha sakao thwngna bagwi yakle bai ha sakao thwngnai. Blade ni kwbuk thwng ha sakao hapwi thango phiya ba kwchajak goron ha no romwi tongo. Yak no tẃiwi tháng khe ha no tẃiwi tei thángwi bulam eba kuthuk wngwi thango. Godal wngkha kaisa samungni bagwi se swnamjak jephru khe duglam dugnani duglam thumnani eba manwirok tubunani. Kaham khe kheto yakung tonmani tei bwsak ni tongmung bai baksa kaham khe dugnai tei jwngjal no kwmango. Godal wngkha kheto tangnani nok tangnani tei hani swnamnanini bagwi nangkukmani manwi. Abo bai yakni samungno teibo kwrak khlaio.